stundin okkar þáttur eins þáttaröð í Stundin okkar þetta er fyrsti þátturinn okkar í vetur en þetta er þáttaröð númer fimmtíu og tvö eins og þið vitið er Stundin okkar elsti sjónvarpsþáttur landsins við ætlum að bralla ýmislegt svakalega skemmtilegt í vetur og kynnum til leiks nýjar

þar sem við ferðumst út um allt og leysum alls konar skemmtileg verkefni og fyrsti leiðangurinn er í næsta þætti svo er önnur ný smásería sem heitir taktu hár úr hala mínum við ætlum ekki að segja ykkur mikið um hana þið verðið bara að bíða og sjá en í fyrsta þættinum í dag er þetta á kveikt á perunni keppendur dagsins í dag eru í gula liðinu Sólrún og Selma og í bláa liðinu Dagur og Matthías þau eru ekki ein hér í dag því þau eru með stuðningslið með sér má ég heyra í ykkur það verður gríðarleg stemning hérna í dag en þrautin sem krakkarnir eiga að leysa á aðeins tíu mínútum er þessi það lið sem býr til besta

keppendur fá sama efni tæki og tól og sama tíma til að klára þrautina og ef það gengur vel og við endum með tvö vélmenni fara þau í danskeppni í dag nei ekki

vélmenni það er nákvæmlega það sem við ætlum að búa til í dag

einhvern tíma búið til vélmenni nei aldrei hvað haldið þið að maður þurfi til þess að búa til vélmenni einhverja vél

þið náið að búa til besta dansandi vélmenni allavega á Íslandi á tíu mínútum eru algjörlega sannfærð um þetta þið megið bara koma ykkur fyrir og eins og vanalega þá eru tíu mínútur sem þið fáið til þess að leysa þetta

þið tilbúin já frábært þá er það einn tveir og byrja mér datt í hug einhvern

ganga um ég veit ekki ég hélt það myndi verða voða erfitt ég hugsaði fyrir mér vélmenni sem var með hendur

var ekkert sérlega mikið af dóti til að þá var ég ekki alveg viss hvað og láta það allt virka svo prófuðum

svo tókum við strokleðrið af og þrýstum því á mótorinn svo notuðum við límið og settum það á geisladiskinn það var mjög gott að hafa leiðbeiningarnar annars myndum við ekki

með einhvern snilling hann Steini steini er algjör snillingur hann hjálpaði okkur ógeðslega mikið með vírum og svona berja í borðið eða eitthvað þá hafði alltaf Steingrímur svarið út af því

hristast hvernig gengur hérna hjá gula liðinu ekki vel ekki vel

þetta var svo gaman sögur verðlaunahátíð barnanna var haldin í apríl og þar kusuð þið krakkar það sem ykkur fannst bera af í barnamenningu á seinasta ári meðal annars barnabók ársins lag ársins leiksýningu ársins og það var fullt af slími þið senduð okkur inn handrit og sögur og sumar af þeim fengu líka verðlaun Iðunn Ólöf og Sunna Stella unnu verðlaun fyrir

besta handrit að leikriti og núna verða sögurnar þeirra settar á

eftir áramót og svo verða

ársins verður stelpan sem læsti skápnum og höfundur er Sylvía Lind stelpan sem læsti skápnum á dagskrá í

og

þrjátíu og fimm sögur voru gefnar út í rafbók af Menntamálastofnun en tvær fengu sérstök verðlaun þau sem hljóta verðlaunin eru voru valin og kvikmynduð og myndirnar voru sýndar í Stundinni okkar og á sérstakri fá okkur jafnvel smá popp í leiðinni æfa sig aðeins betur strákarnir þetta gerðum við allt saman seinasta vetur en við ætlum ekki að dvelja lengur í fortíðinni því að nýtt og sendið okkur inn við viljum lesa þetta allt saman allar nánari upplýsingar eru inni á krakkaruv punktur is

og sígaretta að labba saman og bananinn sagði veistu hvað það er alltaf verið að taka af mér hýðið og borða sjúga á mér rassinn fimm fjórir þrír tveir tíminn er hálfnaður tíminn er hálfnaður

fimm mínútur geta verið ansi fljótar að líða

vorum að fatta þetta núna þið eruð búnar að fatta þetta það er mjög gott en haldið að klára já já auðvitað en hvað gerist ef þið dragið babb

stuðningslið aðstoðar það held ég það þarf alltaf einn að gera

keppendur verða að taka þátt þannig að nú hoppar og skoppar alltaf einhver í

liðinu ég ætla að kíkja hérna

hvernig gengur hjá bláa bara mjög vel eruð þið bara að verða búin eiginlega já þið eruð alveg viss um að þið náið að klára þetta á næstu fimm mínútum já

gjörðu svo vel þú færð þessa vettlinga þið verðið að vera í þeim núna í fimm mínútur en núna fer líka stórhættulega spurningakeppnin í gang sem enginn vill tapa í munið þið eftir henni

það kom spurning hvað gerist ef maður tapar í stórhættulegu spurningakeppninni er einhver með svar

þá gætirðu endað stuðningsliðið svarar spurningunum keppendurnir tveir hérna með vettlingana mega ekki svara þannig að þið svarið hérna megin og stuðningsliðið svarar hérna megin við setjum tímann í gang aftur núna vissum ekki hvernig ætti að gera þetta kom hálfleikur vorum við

að fatta

svo við gátum ekki gert mikið við smelltum okkur í Herjólf erum komin til Vestmannaeyja og hér fyrir aftan mig hanga fjórir

sé enginn snjór hvernig eruð þið á skíðum

nenna að fótbrjóta mig farið á skíði ég fyrsta íþróttagreinin þið fáið ekki skíði af því það er ekki snjór en við ætlum að keppa í þið vitið hvernig brun er á Vetrarólympíuleikunum þá brunar maður niður brekkuna bara beint niður það er ekki alveg

við ætlum að hafa smá beygjur á okkar bruni og þetta er tímataka

þetta gekk bara ljómandi vel hjá til hamingju eitt stig á þetta lið

halda að þið hefðuð farið á skíði áður reyndar ekki en þetta gekk mjög vel ég það var einhver ákveðin tækni hjá ykkur við

kannski ekkert frábrugðið því að hlaupa niður brekku

beint með smá beygjum hljópst beint með smá beyjum hvað fór úrskeiðis hjá ykkur eruð þið ekki vanir hlauparar jú handvissir um að þeir munu vinna næstu þraut en næsta þraut þá keppum við í

var alveg hárrétt hjá ykkur ullarsokkar vel gert vel gert staðan er eins

æsispennandi hvað fór úrskeiðis hjá ykkur

að vera allt liðið þannig að vel gert ullarsokkar þetta var frábært en þá er komið að

mjög skemmtilegt við ætlum ekki að keppa í því þið hafið eina og hálfa mínútu til þess að klára þessa þraut þetta útskýrir sig nokkuð sjálft bara þegar við byrjum við skulum bara

þá eru þetta úrslitin það voru

til hamingju til hamingju með sigurinn þið stóðuð ykkur frábærlega líka ullarsokkar förum aðeins yfir þessa seinustu þraut

gerðist hjá ykkur það fór engin dós niður ég hitti ekki neitt

þær eru aðeins þyngri en það

kraftur í þeim þetta gekk vel hjá ykkur þið náðuð þremur af sex sem nægði til þess að

að tryggja ykkur sigurinn ég segi bara vel gert takk fyrir unnu hér í Vestmannaeyjum í dag og við kveðjum bara

skal mála

elsku mamma eins og sól skín

dagar mínir verða ljósið

litlu blómin sem mig langar

að kaupa skal ég lita hér á teikniblaðið

þitt ég skal mála allan heiminn elsku

mamma svo alltaf skíni sól í húsið þitt

hlutirnir miklu erfiðari krakkar

segja ykkur leyndarmál þannig að

svona eyrun vissuð þið að Venus er heitasta plánetan í

bara ég eða er sjúklega

mig langar eiginlega að vinna mig langar að sjá þau fá slím á sig við erum með tvö dansandi vélmenni og nú er komið að

ætlum að fara að telja stigin standandi á

það er komið að stóru stundinni hér eru öll stigin og við skulum fara yfir þau við byrjum á gula liðinu gula liðið fær þrjátíu og eitt stig fyrir að klára þetta glæsilega vélmenni og sjö stig til

viðbótar fyrir að láta það dansa svona fallega stuðningslið spreytir sig þar fær gula liðið þrettán stig fyrir að standa sig gríðarlega vel og þrjú stig til viðbótar fyrir að standa sig vel hér í salnum bláa liðið fær sjö

dansinn og þrjátíu og eitt stig fyrir að klára þrautina stuðningslið spreytir sig þar fær bláa liðið þrettán stig og stuðningsliðið hér í salnum fær þrjú stig fyrir frábært stuðningslið stórhættulega spurningakeppnin nú förum við yfir svörin þar fyrsta spurning hvaða ofurkrafta hefur mamman í myndinni Hin ótrúlegu a hún sér í gegnum hluti b hún er mjög teygjanleg c

hún getur flogið þarna sögðu bæði liðin b hún er mjög teygjanleg hvað hét hamar Þórs a

Mjölnir c massi

og bláa liðið líka hvað hét sonur Eiríks rauða landnámsmanns hét hann a Leifur heppni b

eða c Lárus óheppni þarna sagði gula liðið a og bláa liðið Leifur heppni standa þessi svör já já já hjá báðum liðum já alveg viss já það held ég nú þetta eru úrslitin í þessum fyrsta þætti vetrarins krakkar

þið megið kippa í keðjurnar

þið viljið ekki missa